लोकतंत्र माने जहाँ पर जनता का राज होला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा चुनल जाला। और ऊ सरकार जनता के कल्याण में काम करेला। अइसन ना कइले पे अगला बारी उहे जनता ओ सरकार के उखाड़ फेंक दईले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर इंसान का हर हक और अधिकार हर तरीके से सुरक्षा रहल। ए लिहाज से ई बात में कोई संदेह ना हवे कि लोकतंत्र एक बेहतर सत्ता प्रणाली हवे।